Sak- <hesitation> aminay malôha efa volaniko teo fao matetiky mipodipody raha zany teo, i hanigny hanigny à base-n'ny ôhatra vanille regny e regny magnitry kanefa ndraiky raha regny tegna tsara fa i- mavesatra mety possible tsy zakan'ôlogno mety mampaharary bôko zany hoe zany ata mifandimbindimby ôhatra atao legioma magnaraka bakeo <noise> mipôdy mipôdy sady magnatsara forme-nay izy regny zany mahatonga anay hitanay zahay côtier regny tsaratsara forme, zany mahatonga azy zalahy ai.